Marafiki za kwali vengi vebdolia nimusha yengi vaka kulolia ife hefo ngoni kwa mo, kute vekuye ukweli ulafo unginsha kakuya wee he mama lebi ifeye iferumusha lakini akaenda akashika babareni akanze chocha amritakwe kucho vowoseni ngivi loliavo yete muumu shafo kwa kolia ugailiva tatu navo